मी म्हळ्याक एक फोटो दाखय तळय मका कशे केस जाय। तेंचो मगेर मी तेका आनी माशी माहिती दीतलय त्या हेअरकट। बददळ जाशे कि मका कितली लांबी जाई केसांची। बँग्स जाय काय नका या आनी असे थोडे थोडे पार्ट। जे हेअरकटचे असत ते नका म्हंणन संगतलय।